O conlego à un cine che m'é piaxuo pe coscì ch'o l'ea "Ritorno a-o futuo"”" e dapeu cöse pòsso conlegalo a-i anni ottanta quande mi ea pròpio unna zoënetta e scì quello o l'ea o periodo.